<hesitation> karazagny kakazo ndraiky edy y <hesitation> rôtro, <hesitation> bois de sapy, kininigniny e, bois d'èbene, bois de rose de <hesitation> <noise> ino koa edy e, <noise> palissandre a, kininigniny de varongo.